أنا ما فينى أنام نهائياً لو إنه فى طفل يبكى أو إن فى موسيقى صاخبة ، هاى الإثنين ما بتخلى عيونى تغمض أصلاً بتوترنى مافينى أستمع لهاى الأشياء وأسترخى بنفس الوقت ، مرة صعب أصلاً إنه يكون جنبك طفل جالس يصرخ سواء عليك أو على غيرك وانت تغمض عيونك وا -وتسترخى.